guyya cllah annin pumzikaati feed shule hidenii ades kudeni lamatii inaman kulin woar jiraa, anen sun akan fedda aksun baren suun guda inamaa hinkabduu achisun fedda achii suunt chollea.